أنا ما أحتفل أنا بعيد الميلاد. عيد الميلاد بدعة من البدع ،وما-ما أحب أحتفل بها. ليه أحتفل بعيد الميلاد؟ يوم ميلادي، الحمد لله، ولدنا في ذاك اليوم. لكن ما-ما أحب الاحتفالات، بأعياد الميلاد أصلا؛ لأن عندي ذكرى سيئة، وكل ما احتفلت بعيد الميلاد، أتذكرها وتجي عليها اليوم. فما أحب أني أحتفل بأعياد الميلاد.